Pueis añedil engredientis assín ralus comu frutas frescas, comu'l mangu o tamién la maçana, yervas de condimentu pa dá-li güen golol, comu l'albehaca o la presta, condimentus essóticas, velaí comu'l cominu o'l cardamomu, frutus secus tostáus, o una mijina lechi cocu.